Amin'ny minitra laniko amin'ny fihignana isan'andro zah mahalany trente minute fa kôfa herignandro amizay o mahalany quatre heure de temps.